Mapina dona sena hasuana duwei ho aku amau nyai hoho'e. Pai mapina do, maike selui iho neme sai sai ho lare homo. Na heke aku sena asuana due aku <hesitation> aku amau nyai, aku ne hoho'e ne ina aku eyose hasuana duwei keo bisai ne <hesitation> bisa hiho due mo mukai tia mukela mu are ua ne se bapu. Pai mapina do sai sai ho nama atiti wai hoho'e <hesitation> mo <hesitation> lasuna tanai ho ketina kemuri hoi ihono homoi'i bisai le lua kasawea ne ena na hekeo se hasuana yo, sena asuana due sayo <hesitation> a'o nyai ara uwe loi due mo mo kelea mo are uwa mo kaitia nena amau nyai senama niho wesi ne ho yele me namaho akasuwei. Pai ite tamata do ma hasuana de yelele ni, me pai sai sai yose mahasuana na mamau nya mapina do hoho emoho ke tetapu ketusa tetap lai ihono uruk kapui e'ijae jadi he. Ite tamata dona hasena hasuana neke ukana lai aselui hoi hoi. Na lasuna aroi atanai ara uwei ne mo'o. Aku <hesitation> ani yai sepuke <hesitation> ra uwei wei ruma ahati nau ei nya mu kaitia, a'anea mu kaita se dade yele demo'o ne senama masine se yele ho yele sena momo mo'o. Puka ne lai, kan aselu aselui hoi hoi lasuna lai aro nyai ara uwei, arua ei, <hesitation> usu a'uti yei mole lasuna ara lua ei. Nena ruam liho wa'e lumei ne sene kena dawe miloi ke'o mo'o. Na nya de he ne aku heke'e, apo ora ne senama ma hasuana nede aku, aku eyele heke'i aku ma, mau nya mama ma dapina kei hoho'e matitiwa ni ye sepu'e sedei ho demo'o. Ne se aku lete lete ne sama selui se memane ile yele lehono tamata oi hoi nie iwa udu mo'o. <hesitation> ne nama kaitia ma yare ua mekelea mawaria nemo'o nena dawe. Heke atanai, atanai jua. Atanai kan atanai heke mo ahonoi hoho'e <hesitation> sakai ane ei hoho'e pai ni kaitia si <hesitation> sine tukai loi duwe'a neke puka nena aku toi mo, puka nena ahonoi hapiase mo me aku saya nei an ei hoho'e na ku'e ketusa se misuku yana pui. Ne bisa apewa ada ko bisa simau nyai si ne tuka si kaiti si ila roma si hono tamata ne'e ke aku heke naku eo hoi hoi.